मेता चाय। प्यौण पसंद ची क़िले की य मेता आराम दयोन्दी और जू चाय ची वेगा अलग अलग फ्लेवर वंदा जू की सब बढ़िया वंदा चाय की चुस्की लेके हम अच्छा तरीक़ा से अपरा दिने सुरुवात भी कर सकदा और जू चाय ची व पूरा शरीरे थकान मिटे दयोन्दी।